қайырлы күн құрметті әріптестер құрметті депутаттар баршаңызды тіркеуден өтулеріңізді сұраймын
уважаемые депутаты прошу всех вас пройти процедуру регистрации
тіркеу режимі қосылсын
жұмысымызды бастау үшін қажетті кворум бар мәжілістің жалпы отырысын ашық деп жариялаймын
құрметті әріптестер баршаңызға белгілі бүгін барлық республикалық ақпарат құралдарында тұңғыш президентіміздің арнайы үндеуі жарияланды
бұл үндеу елбасымыз нұрсұлтан әбішұлы назарбаевтың әрқашан да өз халқымен бірге екенін көрсетіп халқымыздың ынтымағын одан әрі нығайтуға серпін береді себебі елбасымыздың көреген саясатының арқасында
тәуелсіздік жылдары бірлігіміз артып елімізде ірі саяси экономикалық әлеуметтік реформалар жасалып қазақстанымыз барлық салада зор табыстарға жетті
сонымен бірге болашаққа арналған ұлттық қорымыз да бар
бұл қазіргі күрделі кезеңде халқымызды әрбір азаматты жан жақты қолдауға мүмкіндік беріп отыр
сондықтан елбасымыз айтқандай бірлік бар жерде алынбайтын асу жоқ біз бірлікті келісімді тұрақтылықты сақтап өз уақытша қазіргі осы қиындықтан аман есен шығатын боламыз
как вы знаете уважаемые коллеги сегодня в средствах республиканских средствах массовой информации опубликована статья первого президента елбасы нурсултана абишевича назарбаева когда мы едины мы непобедимы
это обращение к народу казахстана в связи с пандемией коронавируса в связи с разразившимся мировым финансовым кризисом несет в себе большой созидательный заряд направленный на поддержку всех казахстанцев
как подчеркнул елбасы в своей статье сегодняшний казахстан это не казахстан девяностых годов когда разваливался советский союз
мы многое пережили и самое главное предусмотрели для того чтобы та ситуация которая была в те тяжелые непростые девяностые годы не повторилась для нашего народа
сегодняшняя статья я думаю это очередное свидетельство того что елбасы всегда со своим народом и в моменты успеха и в самые трудные времена
безусловно сегодняшнее обращение первого президента казахстана нурсултана абишевича назарбаева адресовано каждому казахстанцу
елбасы как всегда очень точно емко и всесторонне не только оценивает текущее положение но и определяет перспективы развития страны
и наша общая задача сегодня приложить все свои усилия для укрепления мира и согласия стабилизации отечественной экономики и поступательного движения казахстана в посткризисный период
преимущество нашей страны в том что благодаря усилиям елбасы наше государство за годы независимости создало необходимый запас прочности вам это известно это и национальный фонд и развитая экономика это и инфраструктура социальные реформы
та уверенность в стойкости нашего народа его твердой воле и мудрости которую выразил елбасы не оставляет никаких сомнений что казахстанцы справятся и с нынешней непростой ситуацией которая сложилась во всем мире
главное сегодня это проявить ответственность это использовать весь свой потенциал на благо страны на поддержку тех кто особенно в ней сегодня нуждается
сегодня важно как отметил елбасы чтобы ни один человек ни один гражданин нашей страны не остался без поддержки и мы депутаты парламента сконцентрируем свои усилия на работе прежде всего
над социально значимыми законопроектами чтобы обеспечить надежную защиту казахстанцев от современных вызовов угроз которые сегодня переживают практически все страны мира
я думаю что эта задача которую сегодня реализует в том числе и мажилис парламента республики казахстан
ал енді құрметті депутаттар күн тәртібіне көшейік
күн тәртібінің жобасы бар сіздерде
сол бойынша сұрақтарыңыз бар ма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
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
күн тәртібі бекітілді
құрметті әріптестер енді күн мәселелерді қарауға көшеміз
бірінші мәселе қазақстан республикасындағы сайлау туралы қазақстан республикасының конституциялық заңына толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы конституциялық заңының жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде
бұл мәселе бойынша сөз заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің төрағасы депутат әбдіров нұрлан мәжітұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
парламент мәжілісіне аталған конституциялық заң жобасы келіп түсті
бұл заң жобасы қазақстан республикасының президенті қасым жомарт кемелұлы тоқаевтың ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің екінші отырысында берген тапсырмаларын іске асыру жөніндегі іс шаралар жоспарына сәйкес әзірленді
заң жобасының басты мақсаты әйелдер мен жастардың қоғамдық саяси процесстерге қатысуын ынталандыру болып табылады
комитет аталған заң жобасын жұмысқа алуға және ол бойынша екі мың жиырмасыншы жылғы жиырма жетінші қарашаға дейін қорытынды әзірлеуге дайын
қодауларыңызды сұраймын
назарларыңызға рахмет
рахмет қарсылықтарыңыз жоқ болса онда осы ы сұрақты дауысқа қоюға рұқсат етіңіз
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
келесі мәселе саяси партиялар туралы қазақстан республикасының заңына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заңының жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде
бұл мәселе бойынша да сөз депутат әбдіров нұрлан мәжітұлына беріледі рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
бұл заң жобасы да мемлекет басшысының ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің екінші отырысында берген тапсырмаларын орындауға бағытталған
заң жобасының басты мақсаты сапалы партиялық жүйені құру саяси партияларды тіркеу үшін талаптық шегін төмендету болып табылады
сондай ақ заң жобасы жаңа саяси партиялардың пайда болуына жағдай жасауға және әйелдер мен жастардың саясатқа белсенді келуін ынталандыруға бағытталған
комитет аталған заң жобасын жұмысқа алуға және ол бойынша екі мың жиырмасыншы жылғы жиырма жетінші қарашаға дейін қорытынды әзірлеуге дайын
қолдауларыңызды сұраймын
осы мәселе бойынша сұрақтарыңыз жоқ болса онда дауыс беруді сұраймын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
қаулы қабылданды
келесі сұрақ кеме қатынасы туралы келісімді ратификациялау туралы қазақстан республикасы заңының жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде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
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
аталған келісім еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің ішкі су жолдары мен кемелердің транзиттік өтуіне жеңілдетілген рұқсат беру және екі жақты тасымалдар кезінде хабарлама тәртібін енгізуге бағытталған
келісімде тараптардың кемелері үшін порттар қызметтеріне қол жеткізуге тең жағдай беру оның ішінде кемелердің экипаждары мүшелерінің жеке басын куәләндыратын құжаттарды және кеме құжаттары мен теңізшілердің біліктілік құжаттарын тану көзделген
комитет осы заң жобасын жұмысқа алуға және ол бойынша екі мың жиырмасыншы жылдың жиырма үшінші желтоқсанына дейін қорытынды әзірлеуге дайын
қолдауларыңызды сұраймыз рахмет
рахмет нұртай салихұлына сұрақтарыңыз
онда осы мәселе бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қаулы қабылданды
құрметті әріптестер келесі мәселе біздің депутаттарымыздың бастамашылығымен әзірленген қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тұрғын үй бағдарламалары операторларының
санын қысқарту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заңының жобасы жөнінде бірінші оқылым
баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасы парламент мәжілісінің депутаты ахметов сапар қайратұлына беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
мемлекет басшысы екі мың он тоғызыншы жылғы екінші қыркүйекте қазақстан халқына арналған жолдауында квазимемлекеттік компаниялар көп жағдайда өзара бәсекелестікке түседі
тұрғын үй саясаты саласында бір мезетте жеті мемлекеттік оператор жұмыс істейді
бұл тек орталық деңгейдегі ахуал
мемлекеттік компаниялардың санын қысқартуға болады және солай ету керек деп айтқан болатын
аталған тапсырманы жүзеге асыру мақсатында қазақстан республикасы парламентінің депутаттары ахметов базарбаев казанцев көбенов қайназаров құрманова құртаев өтебаев
сабильяновтардың бастамашылығымен қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тұрғын үй бағдарламаларға операторларының санын қысқарту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы әзірленді
заң жобасы тұрғын үй бағдарламаларының жұмыс істеп тұрған үш операторлары келесі акционерлік қоғамдар қазақстан ипотекалық
компаниясы бәйтерек девелопмент және тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қорын тұрғын үй құрылысының бірыңғай операторы етіп біріктіруге бағытталған
заң жобасында келесі мәселелерді шешу көзделіп отыр біріншіден тұрғын үй құрылысының бірыңғай операторы етіп қайтадан ұйымдастырылатын акционерлік қоғамдардың қазіргі қызмет түрлерін біріктіру
екіншіден жұмыс істеп тұрған операторлардың жалпы әкімшілік шығыстарын азайту қысқарту
сонымен қатар тұрғын үй құрылысының бірыңғай оператор ұғымын енгізумен қатар бірыңғай операторының жаңартылған функциялары ұсынылып отыр
заң жобасымен тұрғын үй құрылысының бірыңғай операторлары оператор келесі жұмыстарды атқару қарастырылады мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде құрылысты жүзеге асырып жатқан заңды тұлғаларға несие беру жергілікті атқарушы органдарда әкімдіктерде
тұрғын үй кезегінде тіркелген азаматтарға сатып алу құқығы мен арендалық баспана ұсынуды регламентациялау инвестициялық жобаларды қаржыландыру мен жүзеге асыру тұрғын үй құрылысын дамыту бойынша стратегиялық
міндеттерді жүзеге асыру шеңберінде бірыңғай оператор көппәтерлі тұрғын үй құрылысының аяқталуын кепілдендіру функцияларын пайдалану арқылы үлескерлердің құқығын қорғауды қамтамасыз ететін болады
жалпы заң жобасының нормалары тұрғын үй құрылысының кеңінен дамуына оң ықпал етеді деп сенеміз
құрметті депутаттар осыған орай аталған заң жобасын бірінші оқылымда қолдауларыңызды сұраймыз
назарларыңызға рахмет
рахмет ыыы енді құрметті әріптестер сұрақ беру рәсіміне көшеміз сөз депутат мыңбаев дархан қамзабекұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
мен осы заң жобасын қолдаймын және әріптестерімнен де оны қолдауды сұраймын
құрметті сапар қайратұлы
заң жобасында қазақстан ипотекалық компаниясы бәйтерек девелопмент және тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қоры акционерлік қорларын біріктіру ұсынылады
демек жұмыс істеп тұрған тұрғын үй саясаты саласында функциялары ұқсас жеті оператордың үшеуі біріктіріледі
не үшін тек үш оператор ғана біріктіріледі және қалған төрт оператордың рөлі мен міндеттері қалай болмақ осыны түсіндіріп берсеңіз
рахмет сұрағыңызға құрметті дархан хамзабекұлы

ал енді қалған төртеуін айтатын болсақ қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкі қазіргі кезде банк ретінде өзінің салымшылары бар өзінің ы үлескерлері бар және
і бұл ы банк қазіргі кезде өзінің рейтингін жақсартып халыққа сапалы қызмет көрсетіп жатыр сондықтан да ы бұл банк өзінің жұмысын жалғастыратын болады
ал енді баспана ипотекалық компаниясы акционерлік қоғамын алатын болсақ бұл ы мекеме ұлттық банктің еншілес мекемесі
бұл мекеме елбасының бес әлеуметтік бастамасының негізінде жеті жиырма жиырма бес бағдарламасы бойынша халыққа несие беріп келген
ы қазіргі кезде
бұл ы баспана ы ипотекалық компаниясы
ұлттық банктің қазақстан орнықтылық қорының құрамына кіргізілді және бұрын берілген ипотекалық несиелерді қайтару бойынша өз жұмысын жалғастыратын болады
ал енді самұрық қазына контракт компаниясын алатын болсақ бір жыл бұрын ы бұл компания өзінің жұмысын тоқтатты
құрылыс саласында және қазіргі кезде самұрық қазынаның ішіндегі өндірістік і жобаларды іске асырумен айналысып жатыр құрылыс саласынан кетті деп айтуға болады
ал енді даму кәсіпкерлікті дамыту қорын алатын болсақ бұл тек қана екінші санаттағы банктерден алынған несиелерді субсидиялаумен айналысқан болатын
қазіргі кезде бұл функция бірыңғай оператордың құрамына беруіне байланысты ы даму қоры өзінің кәсіпкерлікті дамыту бойынша функциясын әрі қарай жалғастырады құрылыс саласында болмайды
сондықтан да қорыта айтқанда ұсынылып отырған трансформация мен біріктіру
кешенді түрде нарықта жұмыс істейтін екі операторды қалдырады
біріншісі тұрғын үй құрылысының бірыңғай операторы екіншісі тұрғын үй құрылыс жинақ банкі
рахмет сөз депутат бектұрғанов әбдіманап елікбайұлына беріледі рахмет нұрлан зайроллаұлы
менің сұрағым индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің өкілдігіне өкіліне арналады
өзіңізге белгілі нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасының аясында құрылыс саласын мемлекеттік қолдау жүзеге асырылып жатыр
заң жобасына сәйкес мемлекеттік қолдау тұрғын үй құрылысын жүзеге асыру мақсатында заңды тұлғаларға берілген кредиттер бойынша мөлшерлемелерін субсидиялау арқылы көрсетілетін болады
осыған байланысты мынаны түсіндіріп берсеңіз бірыңғай оператордың құрылуына байланысты өңірлер сондай ақ үй құрылысы саласындағы компаниялар үшін осы субсидиялау тетігі қалай болмақ рахмет
қайырбек айтбайұлы өскенбаев
рахмет жаңа сапар қайратұлы айтып кеткендей бұрын ы акционерлік қоғам дамудың ішінде осы субсидиялау механизмі болатын
сол ы біз ешқандай өзгерістер і енгізбей сол тура механизмді жаңағы бірыңғай
қазір жанынан құрылыватқан оператордың ішіне кіргізіп отырмыз
оны өздеріңіз білесіздер үш жылдың ішінде жеті і пайыз ы сыйақы мөлшерлемелерін
олар өздері көтеретін ы болады сол себептен сол механизмді сол ыыы күймен сол бетімен жаңағы бірыңғай оператордың ішіне кіргізіп отырмыз ешқандай өзгерістер ыыы біздің і кәсіпкерлерге құрылысшыларға і көзделіп отырған жоқ
рахмет сөз депутат аронова ирина петровнаға беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
мои вопросы адресованы докладчику и представителю министерства индустрии инфраструктурного развития
как известно реализация жилищных программ сегодня осуществляется различными операторами
теперь согласно законопроекту э создается единый оператор жилищного строительства об этом вы уже сегодня говорили в докладе
и в этой связи у меня вопрос эээ к докладчику
скажите пожалуйста что конкретно даст создание единого оператора для жилищной отрасли а в конечном счете для населения
и второй вопрос к представителю министерства индустрии инфраструктурного развития
с какого времени начнет работать э единый оператор жилищного строительства и когда мы почувствуем результаты такой работы спасибо
сізден бастайық содан кейін рахмет вице министрге береміз
спасибо э ирина петровна за вопрос
э я хотел бы сказать что проводимая трансформация объединения функций
в формате единого оператора даст возможность в первую очередь вопросы субсидирования кредитных ставок вопросы гарантирования строительства жилья и вопросы э доступности э предоставления займов
это даст возможность в первую очередь э объединить эти функции по принципу единого окна и позволит местным исполнительным органам и строительным компаниям работать непосредственно с единым оператором
и это в конечном счете во вторых позволит эээ людям
принимать э во внимание четкие понятные продукты которые позволят во первых увеличить э объем строительства во вторых по фиксированным ценам получать э жилье
и э тем самым мы э в рамках программы нурлы жер получим единого оператора который будет заниматься реализацией этого важного для страны проекта спасибо
спасибо пожалуйста кайырбек айтбаевич
в июле э трансформация и объединение казахстанской ипотечной компании и байтерек девелопмент уже началось
все э необходимые процедуры уже проходят в июле месяце они завершатся
после э принятия данного законопроекта э начнутся процедуры присоединения фонда гарантирования эээ к главному единому оператору
кроме того нурлан зайроллаевич если э разрешите коротко
доложить что э в рамках э данного объединения усиливаются позиции э механизмы гарантирования потому что общие активы этого объединенного предприятия будут составлять порядка семидесяти пятидесяти семьсот пятьдесят миллиардов
тенге на сорок два процента сокращаются административные расходы вот от всех трех предприятий и на двадцать пять процентов сокращается эээ количество людей занятых спасибо
ы құрметті депутаттар сонымен сұрақтарымыз аяқталды
сапар қайратұлы рахмет сізге орныңызға отырыңыз
енді құрметті әріптестер қосымша баяндама жасау үшін сөз экономикалық реформа және өңірлік даму комитетінің мүшесі депутат қайназаров уәлихан анарбайұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тұрғын үй бағдарламалары операторларының санын қысқарту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы парламент депутаттарының бастамасымен
екі мың жиырмасыншы жылы он сегізінші наурызда мәжілістің қарауына енгізілді
заң жобасында тұрғын үй құрылысының бірыңғай операторын құру көзделіп отыр
оның қызметі халыққа тұрғын үйдің қолжетімділігін арттыруға бағытталады
осыған байланысты жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы және тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы заңдарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделген
сонымен қатар бюджет жер кодекстеріне оңалту және банкроттық туралы заңына тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қорының атауын бірыңғай операторына өзгерту бөлігінде түзетулер ұсынылады
заң жобасы ұсынған негізгі бағыттар сапар қайратұлы толық баяндап өтті және ол бойынша мәжілістің комитеттерінің оң қорытындыларын берді
келіп түскен ұсыныстар жұмыс тобының және комитет комитеттің кеңейтілген отырысында уәкілетті мемлекеттік орган өкілдерінің қатысуымен талқыланды
құрметті депутаттар
жоғарыда айтылған айтылғанға байланысты аталған заң жобасын бірінші оқылымда қолдауларыңызды сұраймыз
жұмыс тобы заң жобасын екінші оқылымға дайындау шеңберінде өз жұмысын жалғастырады рахмет
рахмет уәлихан анарбайұлы сізге
құрметті депутаттар енді осы заң жобасын талқылауға көшеміз сөз депутат казанцев павел олеговичке беріледі
уважаемый нурлан зайроллаевич уважаемые депутаты

такой подход обеспечит комплексное решение задач реализацию единой жилищной политики через единого оператора жилищного строительства
в связи с этим в деятельности единого оператора жилищного строительства хотел бы выделить такие направления как первое обеспечение доступности жилья через механизмы предоставления ипотечных займов
выкупа прав требований по ипотечным займам гарантирование ипотечных займов арендных платежей и жилищно строительных сбережений предоставление арендного жилья с правом выкупа
второе поддержка жилищного строительства а именно финансирование строительства доступного жилья путем выкупа государственных ценных бумаг местных исполнительных органов
реализация собственных институционных проектов применение инструментов защиты прав дольщиков через гарантирование завершения жилищного строительства
третье аналитическое сопровождение жилищной политики
это выявление потребностей населения в жилье структурирование потребностей в жилье в размере категорий населения регионов проживания анализ существующего фонда жилья
поэтому я поддерживаю в первом чтении рассматриваемый проект закона республики казахстан о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
республики казахстан по вопросам сокращения количества операторов жилищных э программ и также прошу коллег его поддержать рахмет
спасибо ы сонымен құрметті әріптестер і басқа талқылауға жазылған депутаттар жоқ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
қарсылықтарыңыз жоқ болса онда осы ұсынысты дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
енді қаулының жобасы бар сіздерде сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
сонымен құрметті әріптестер бүгін біз өте
еліміз бен халқымыз үшін маңызды заң жобасын қабылдадық себебі түрғын үй саясаты әрқашан да күн тәртіптегі маңызды мәселе екенін баршаңызға сіздерге белгілі
осы жолда мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес әзірленіп мақұлданған бүгінгі заң жобасы бұл саладағы сұрақтарды уақыт талабына сай одан әрі тиімді шешуге ықпал етеді деп санаймыз
себебі енді қазақстанда тұрғын үй саясатын жүзеге асыратын бірыңғай оператор құрылады
ол халқымызға әсіресе соның ішінде әлеуметтік қолдауды қажет ететін азаматтардың арасында қолжетімді баспана мәселені шешуге кең жол ашатын болады
как вы знаете уважаемые коллеги в послании главы государства обнародованном на открытии текущей сессии глава государства поставил конкретную задачу в сфере жилищной политики это сократить количество операторов
и принятый сегодняшний одобренный законопроект прямо направлен на решение этой очень важной задачи
сегодня и в докладе докладчика и в выступлениях отмечалось что сейчас одновременно работают семь операторов государственных операторов жилищных программ
теперь они будут оптимизированы из этих семи на базе трех будет создан единый оператор четверо конкретизированы по своим направлениям работы
вот в результате только этих э оптимизаций административные расходы как сегодня вице министр докладывал сокращаются на сорок два процента
и это конечно существенно важно особенно в нынешних сложных условиях когда практически каждая э статья государственного бюджета должна расходоваться очень оптимально
при этом надо отметить и правильность расставленных приоритетов
это целевой аудиторией теперь создаваемого оператора остаются социально уязвимые слои населения то есть те кто в первую очередь нуждается в жилище
это учителя это врачи это работники бюджетных организаций это государственные служащие со средним и ниже среднего уровнем дохода
и в целом надо отметить создание единого оператора будет способствовать формированию комплексной жилищной политики направленной на обеспечение прежде всего на обеспечение доступности жилья для наших граждан
мы должны вот через этот законопроект обеспечить все эти условия для того чтобы не просто в отчетах из отчета в отчет у правительства
фигурировали цифры миллион квадратных метров миллионы квадратных метров надо обеспечить доступность жилья
никто не говорит о бесплатном как это было в советское время раздача жилья но для доступность на рынке должна быть
и конечно здесь должен быть усилен общественный контроль за деятельностью операторов
такой контроль могут осуществлять общественные объединения потребителей мы недавно рассматривали законопроект соответствующий
это могут сделать и общественные советы те которые сегодня есть для которых сегодня функционально заложена функция контроля
поэтому я думаю что наши коллеги депутаты которые внесли этот законопроект совместно с работниками министерства индустрии поработали очень хорошо выдали достаточно конкретный четкий
законопроект который повторяю сделает все чтобы обеспечить исполнение поручения главы государства в данном послании на обеспечение доступности жилья на рынке
до второго чтения все вопросы которые сегодня еще есть я думаю что будут отработаны
сұрақтарыңыз бар ма
жоқ онда рахмет осы сұрақ бойынша шақырылған азаматтарға сау болыңыздар
құрметті депутаттар келесі мәселе қазақстан республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы қазақстан республикасы заң жобасы жөнінде екінші оқылым
бұл мәселе бойынша сөз заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің мүшесі депутат мусин қанат сергейұлына беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич уважаемые коллеги
двадцатого декабря две тысячи девятнадцатого года на заседании национального совета общественного доверия глава государства сказал
мы преодолеваем боязнь альтернативной точки зрения
власть не считает что несогласие это деструктив общественно опасное явление
тогда же президент обозначил свою принципиальную позицию и заявил что следует приступить к внедрению уведомительного принципа организации митингов что соответствует нашей конституции
эти слова стали началом большой работы всего общества над проектом закона
комитет по законодательству и судебно правовой реформе рассмотрел проект закона во втором чтении и поддержал предложение рабочей группы
рабочая группа мажилиса в процессе обсуждения законопроекта опиралась на международный опыт регулирования права граждан на свободу собраний
мнения международных экспертов замечания и предложения казахстанцев и отечественных нпо
поправки депутатов и поручения председателя мажилиса
остановлюсь на основных нормах законопроекта
депутатами в статью третью законопроекта введена отсутствовавшая в нем принципиальная норма презумпция в пользу проведения собрания
это означает что при отсутствии обоснованных причин для ограничения или запрета на проведение данного собрания такое собрание может состояться
законопроектом в статье четырнадцатой определен исчерпывающий перечень обстоятельств при которых может быть отказано в организации или проведении мирного собрания
никакие другие обстоятельства не могут влечь за собой запреты на мирное собрание
мирные собрания должны проводиться в специализированных местах
специализированные места для проведения мирных собраний согласно законопроекту определяются местными представительными органами
в проекте закона сформулирован ряд требований к таким местам
они должны находиться в центральных частях городов и сел обеспечивать возможность достижения целей мирных собраний удобство организации возможность использования организаторами и участниками объектов
э участниками объектов инфраструктуры соблюдение санитарных норм и правил безопасность организаторов и участников мирных собраний других лиц
кроме того рабочая группа внесла существенную поправку в статью девятую законопроекта
в соответствии с поправкой мирные собрания в виде пикетирования могут проводиться не только в специализированных местах но и в любом другом месте кроме тех где пикетирование прямо запрещено законом
исчерпывающий перечень таких мест содержится во введенном рабочей группе группой новом пункте пять статьи девятой законопроекта
хочу отметить что ни одного государственного органа включая парламент и правительство в этом запретном перечне нет
внедряется уведомительный порядок для проведения мирных собраний в форме митингов собраний пикетов
в отличие от действующего закона по которому любое мирное собрание от пикетирования до демонстраций проводится исключительно по разрешению
теперь организатору собрания достаточно лишь уведомить местные власти о том что он планирует провести мирное собрание
международные документы рекомендуют не делать процесс уведомления обременительным или бюрократизированным и аналогичное мнение высказывалось и казахстанскими неправительственными организациями в ходе обсуждения законопроекта
в этой связи депутатами изменены статьи одиннадцатая и тринадцатая законопроекта в которых описан механизм распространения уведомлений э рассмотрения уведомлений
согласие акимата на проведение мирного собрания не требуется
в соответствии со статьей десятой законопроекта местный исполнительный орган получив уведомление обеспечивает безопасность мирного собрания
если намерение провести мирное собрание противоречит закону акимат может отказать в его проведении но только если на это есть основание указанное в статье четырнадцатой
в остальных случаях акимат при необходимости должен предложить организатору другие условия проведения акции но не отменять ее
для проведения демонстрации или шествий используется другая форма уведомления заявление о согласовании основное отличие которого заключается в указании маршрута по которому будут двигаться участники
его начального и конечного пунктов протяженности и сведения об использовании транспортных средств
депутатами также сокращен перечень сведений которые организатор должен указывать в уведомлении
существенно сокращены сроки уведомления о мирном собрании
для уведомления о проведении собрания митинга или пикетирования срок подачи был уменьшен до пяти рабочих дней против пятнадцати предлагавшихся правительством
одновременно с десяти до трех рабочих дней сокращен срок в течение которого местные власти должны отреагировать на уведомление
с пятнадцати до десяти рабочих дней сокращен срок подачи заявления о согласовании демонстрации или шествия а срок его рассмотрения с десяти до семи рабочих дней
более длительный по сравнению с уведомлением срок связан с особенностью таких мероприятий предполагающих перекрытие улиц создание определенных неудобств для граждан и бизнеса не имеющих отношения к этим мероприятиям
учитывая ваше поручение э нурлан зайроллаевич депутаты дополнили статью восьмую законопроекта обязав местные исполнительные органы размещать в свободном доступе на своих интернет ресурсах
сведения о всех специализированных местах для проведения мирных собраний с отображением в режиме реального времени актуальных данных об их занятости на дату интересующую организаторов
руководящие принципы по свободе мирных собраний обсе отмечают что журналисты играют важную роль в обеспечении независимого освещения хода публичных собраний и рекомендуют обеспечивать журналистам как можно более открытый доступ
в соответствии с этим и во исполнение вашего поручения нурлан зайроллаевич данного при обсуждении в первом чтении рабочая группа полностью изменила статью седьмую законопроекта
из нее исключены запреты и обязанности ограничивающие деятельность журналистов например норма обязывающая их предоставлять государственным органам фото и видеоматериалы с места мирного собрания
значительные изменения претерпели статьи пятая и шестая законопроекта устанавливающие права и обязанности организаторов и участников мирных собраний исключены излишние запреты и обязанности указанных лиц
рабочая группа также изменила законопроект в той части которая позволяла принудительно прекратить митинг если число участников хотя бы на одного человека превышает заявленное организатором количество то есть по формальным основаниям
мы полагаем что в данной ситуации мирное собрание может быть прекращено властями только тогда когда превышение числа участников создает угрозу для них самих или других лиц которые не участвуют в этом собрании
соответствующая поправка была внесена рабочей группой в статью восемнадцатую законопроекта
законопроект не содержит дискриминационных норм в отношении какого либо лица или группы лиц по какому то ни было признаку в том числе по признаку расы цвета кожи
пола языка религии политических или иных убеждений национального или социального происхождения имущественного сословного и иного положения
право на свободу организации мирных собраний и участия в них гарантировано как гражданам так и организациям
постоянные комитеты мажилиса парламента представили положительное заключение по законопроекту
законопроект обсуждался на круглом столе под председательством спикера мажилиса парламента нурлана зайроллаевича нигматуллина с участием членов национального совета общественного доверия представителей неправительственных организаций
государственных органов с подключением по видеоконференции общественности регионов казахстана
в ряде областей страны проведены обсуждения законопроекта с участием депутатов членов рабочей группы
проведено четырнадцать заседаний рабочей группы с участием представителей казахстанских нпо видных ученых и заинтересованных государственных органов
хочу выразить благодарность тем участникам рабочей группы чьи предложения и поправки существенно помогли в работе особенно представителям гражданского общества членам национального совета общественного доверия мурату абенову асылбеку кожахметову
ерлану саирову мухтару тайжану асхату садырбаю марату башимову видным ученым марату когамову и сауле амандыковой за активную позицию и конструктивное сотрудничество в работе над этим сложным но очень важным законопроектом
на основании изложенного комитет считает возможным одобрить законопроект во втором чтении и направить его на рассмотрение в сенат парламента республики казахстан
прошу поддержать
благодарю за внимание
рахмет рахмет қанат сергейұлы сізге
қанат сергеевичке сұрақтарыңыз бар ма
жоқ біз і құрметті әріптестер бас комитеттің осы заң жобасы бойынша бір ғана ұсыныс түсті і оны жаңа ғана қанат сергейұлы бізге жеткізді
ол осы заң жобасын тұтастай мақұлдау жөнінде
басқа пікірлерлеріңіз жоқ болса онда осы ұсынысты дауысқа қоюға рұқсат етіңіз
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
сонымен шешім қабылданды
енді қаулының жобасы сіздерде бар сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
құрметті әріптестер келесі мәселе қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қазақстан республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және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
бұл мәселе бойынша да сөз депутат мусин қанат сергейұлына беріледі
уважаемый нурлан зайроллаевич уважаемые коллеги
комитет по законодательству и судебно правовой реформе рассмотрев указанный законопроект отмечает следующее
законопроект направлен на приведение действующих нормативных актов в соответствие с проектом закона республики казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний в республике казахстан
в частности в статью четыреста восемьдесят восьмую кодекса об административных правонарушениях депутаты внесли поправки касающиеся ответственности за нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний
при этом применены разные подходы к мирным собраниям проводимым в законном порядке и несанкционированным митингам
так отвественность за самоуправную без уведомления местных исполнительных органов организацию и проведение митингов демонстраций и других собраний а также за участие в них усилена
ответственность организаторов и участников мирных собраний э мирных собраний сохранена в пределах действующего закона
и дифференцирована в зависимости от статуса виновного то есть организатор собраний несет более строгую ответственность чем его участник
новый законопроект о порядке организации и проведения мирных собраний существенно упростил процедуру реализации права на свободу мирных собраний введен уведомительный порядок
установлена презумпция в пользу проведения собрания обеспечена прозрачность процедур и принимаемых решений
в этой связи организация незаконных митингов приобретает большую общественную опасность и усиление ответственности за такие правонарушения объективно необходимо
также вносятся изменения и дополнения в другие нормативные акты связанные с вопросами проведения мирных собраний которые отражены в сравнительной таблице
постояннные комитеты мажилиса парламента представили положительные заключения по законопроекту положения законопроекта также обсуждались и на круглом столе
под вашим председательством нурлан зайроллаевич с участием членов национального совета общественного доверия представителей нпо общественности и регионов казахстана государственных органов
проведено четырнадцать заседаний рабочей группы с участием представителей казахстанских неправительственных организаций видных ученых и заинтересованных государственных органов
все поправки приняты
на основании изложенного комитет считает возможным одобрить законопроект во втором чтении и направить на рссмотрение в сенат парламента республики казахстан
прошу поддержать
благодарю за внимание
спасибо қанат сергеевич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
оны жаңа ғана естідіңіз ол осы заң жобасын тұтастай мақұлдау жөнінде
басқа ұсыныстарыңыз бар ма
жоқ басқа ұсыныстарыңыз егер қарсылықтарыңыз жоқ болса онда осы ұсынысты дауысқа қоюға рұқсат етіңіздер
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер

енді қаулының жобасы бар сіздерде сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған жетпіс сегіз депутат жақтағандар да жетпіс сегіз
шешім қабылданды қаулы қабылданды
пожалуйста слово просит министр абаев даурен аскарбекович
уважаемый нурлан зайроллаевич уважаемые депутаты
ну в первую очередь я хотел бы поблагодарить за эту большую э кропотливую плодотворную работу которую мы вместе все проделали
э нурлан зайроллаевич вы знаете
по прямому поручению президента этот законопроект э мы выдвинули мы предложили и надо признать что в ходе обсуждения в мажилисе
э с депутатами в рабочих группах
после встреч с правозащитниками после встреч с международными организациями после встреч в регионах мы провели достаточно большое количество встреч
это все законопроект существенно
видоизменился
концептуальные вещи были достаточно серьезно привнесены поэтому э хотел бы от
министерства информации и общественного развития поблагодарить всех за эту работу
нурлан зайроллаевич вы знаете достаточно часто говорят новая реальность новая реальность э в средствах массовой информации можно слышать эти слова и этот законопроект
это как раз и один из компонентов вот этой новой реальности которая есть не только в нашей стране но и наверно во всем мире уже новая реальность поэтому
и есть всегда вот эти досужие разговоры что м э по ту сторону баррикад там по две как раз эээ ну здесь и елбасы правильно наверно отметил сказал что
у всех кто в одной лодке как бы одна душа кеме бір кемедегі жаны бір
сондықтан бұл жерде э надо отметить что этот законопроект как раз и позволяет нам показать что мы все во благо
казахстана во благо общества работаем каждый может высказать свою позицию но все это конечно же в мирных и
правовых э условиях будет сделано
поэтому этот законопроект я считаю что большой шаг такой вперед для того чтобы быть услышанным и работать на благо нашей страны
спасибо спасибо я тоже прокомментирую и хочу начать с того чем завершил министр абаев даурен аскарбекович это действительно большой шаг вперед и очень большое в него в этот шаг вложили труда и депутаты мажилиса
я должен сказать что закон законопроект значительно претерпел изменения о которых сегодня доложил руководитель рабочей группы канат сергеевич мусин
законопроект практически по каждой статье
претерпел изменения и эти изменения были
в результате выработаны в результате дискуссий в результате встреч в результате круглых столов заседаний рабочих групп консультаций в регионах о которых говорил сейчас министр абаев все это результат вот такой совместной большой работы
конечно нет предела совершенству есть определенные э вопросы которые мы знаем хотелось бы может быть кому то сегодня решить в полном формате но те реалии которые сегодня есть в нашем казахстанском обществе
те сегодняшние большие изменения которые были внесены в этот законопроект позволяют сказать что он достаточно качественно проработан и соответствует очень серьезным международным в том числе стандартам
есть сегодня вопросы которые надо было решать так как это было с этим законопроектом совместно с правительством быстро со всеми заинтересованными государственными органами
в организации быстро вот этих встреч в регионах где надо поблагодарить и общественные советы и гражданское общество неправительственные организации кто принимал участие в обсуждении данного законопроекта
хочу э должен сказать в свою очередь высказать слова благодарности от имени депутатского корпуса и вашему министерству как разработчику и представителям всех других государственных органов которые работали над этим
очень важным законопроектом в реализации поручения главы государства формирование концепции слышащего государства о котором говорил президент эээ выступая в иннагурационной речи
поэтому уважаемые коллеги я думаю что этот законопроект действительно очень важен и не
наверно не побоюсь этого слова исторически очень важен для того чтобы сделать такой законопроект который дает возможность гражданам выстраивать общую концепцию
взаимной работы с властью
поэтому данный законопроект принят сегодня и направляется в сенат
рахмет осы сұрақ бойынша шақырылған азаматтарға сау болыңыздар
құрметті депутаттар
келесі мәселе ардагерлер туралы қазақстан республикасы заң жобасы жөнінде екінші оқылым
бұл мәселе бойынша сөз әлеуметтік мәдени даму комитетінің төрағасы депутат мамраев бейбіт баймағамбетұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
бірінші сәуірде заң жобасын бірінші оқылымда талқылау барысында атап өтілгендей ардагерлер туралы заң жобасы ардагерлер санаттарын жүйелендіруге және оларды әлеуметтік қолдау шараларын реттеуге бағытталған
сонымен қатар заң жобасында басқа мемлекеттердің аумағында ұрыс қимылдары ардагерлерін дербес санатқа жатқызу көзделеді
заң жобасымен жұмыс істеу барысында депутаттар бірқатар түзетулер енгізді бірінші
жергілікті өкілді органдардың ұйым басшыларының әлеуметтік қолдау мен жеңілдіктердің қосымша шараларын белгілейтін сондай ақ ардагерлермен осы заңның күші қолданылатын адамдарға материалдық және басқа да көмек түрлерін көрсету құқықтары нақтыланды
екінші заң жобасының жекелеген нормаларын еңбек кодексіне халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы қазақстан республикасының кодексіне қазақстан республикасының мүгедектігі бойынша және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша
мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы құқықты актілер туралы қазақстан республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару туралы білім туралы қазақстан республикасының заңдарына сәйкес келтіруге бағытталған түзетулер енгізілді
бұдан басқа редакциялық және стилистикалық сипаттағы ескертулер мен ұсыныстар бар бірқатар нормалар пысықталып нақтыланды жалпы
жобасының мазмұны сапасы жағынан
қорытындылай келе құрметті депутат әріптестеріме заң жобасымен жұмыс істеуге көрсеткен қолдаулары мен қосқан үлестері үшін жеке алғысымды білдіремін
осы айтылғандарды ескере отырып ардагерлер туралы қазақстан республикасы заңының жобасын екінші оқылымда мақұлдап оны қазақстан республикасы парламент сенатының қарауына жіберуді сұраймын
назарларыңызға рахмет
рахмет бейбіт баймағамбетұлы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
басқа ұсыныстарыңыз жоқ болса онда осы ұсынысты дауысқа қоюға рұқсат етіңіздер
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер

енді қаулының жобасы сіздерде бар сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қаулы қабылданды
келесі сұрақ қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заң жобасы жөнінде екінші оқылым
бұл мәселе бойынша да сөз депутат мамраев бейбіт баймағамбетұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы бірінші сәуірде бірінші оқылымда мақұлданды
заң жобасы ардагерлер үшін әлеуметтік жеңілдіктер түрлерін анықтау мақсатында сондай ақ қолданыстағы заңнаманы ардагерлер туралы заң жобасына сәйкес келтіру үшін әзірленді
заң жобасымен жұмыс барысында депутаттар заң жобасының бірқатар нормаларын бюджеттік кодексімен неке және отбасы туралы қазақстан республикасының кодексімен
ардагерлер туралы заң жобасымен сондай ақ қазақстан республикасындағы арнаулы мемлекеттік жәрдемақы туралы қазақстан республикасының заңымен үйлестірді
сонымен қатар заң жобасы аясында депутаттар тоғыз заңнамалық актіге түзетулер енгізді
бұдан басқа депутаттар бірінші оқылымнан кейін ардагерлердің тұрғын үй алу құқығын нақтылау бөлігінде тұрғын үй қатынастары туралы заңға түзетулер енгізді
сонымен қатар редакциялы сипаттағы түзетулер және нормаларды заң техникасы сәйкес келтіруге бағытталған түзетулер енгізді
олар заң жобасының мазмұнын сапасы тұрғысынан жақсартты
заң жобасында қазақстан республикасы екі кодексіне және қазақстан республикасының он заң он бір заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделеді
парламент мәжілісінің барлық комитеттері заң жобасы бойынша оң қорытындыларын берді
жалпы жұмыс тобы қырыққа жуық түзетуді қарады жұмыс тобы отырыстарының қорытындылары бойынша жиырма тоғыз позиция қабылданды
осы айтылғандарды ескере отырып қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
қазақстан республикасы заңының жобасын екінші і оқылымда мақұлдап оны қазақстан республикасы парламент сенатының қарауына жіберуді сұраймын
назарларыңызға рахмет
рахмет құрметті әріптестер бейбіт баймағамбетұлы бас комитеттің бізге өз ұсынысын жеткізді ол осы заң жобасын тұтастай мақұлдау жөнінде
басқа пікірлеріңіз жоқ болса онда осы ұсынысты дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
заң ы жобасы тұтастай мақұлданды
енді осы мәселе бойынша қаулы қабылдауымыз керек
сол бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қаулы қабылданды
құрметті депутаттар келесі мәселе қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы қазақстан республикасы заңының жобасы жөнінде екінші оқылым
бұл мәселе бойынша да сөз әлеуметтік мәдени даму комитетінің төрағасы депутат мамраев бейбіт баймағамбетұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістерін енгізу туралы заң жобасы екі мың жиырмасыншы жылғы бірінші сәуірде бірінші оқылымда мақұлданды

бірінші оқылымнан кейін заң жобасымен жұмыс істеу барысында заң жобасының тақырыбын салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы қазақстан республикасы кодексіне және салық
және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы қазақстан республикасының кодексін қолданысқа енгізу туралы қазақстан республикасының заңына өзгерістер енгізу туралы деп өзгерту і жөнінде түзету енгізілді
парламент мәжілісінің барлық комитеттері заң жобасы бойынша оң қорытындыларын берді
осы айтылғандарды ескере отырып салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы қазақстан республикасының кодексіне және салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы қазақстан республикасының кодексін
қолданысқа енгізу туралы қазақстан республикасының заңына өзгерістер енгізу туралы қазақстан республикасы заңының жобасын екінші оқылымда мақұлдап оны қазақстан республикасы парламент сенатының қарауына жіберуді сұраймын
назарларыңызға рахмет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
басқа пікірлеріңіз жоқ болса онда осы ұсынысты дауысқа қоюға рұқсат етіңіздер
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер

енді қаулының жобасы бар сіздерде сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған жетпіс сегіз жақтағандар жетпіс сегіз депутаттар қаулы қабылданды
рахмет осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға сау болыңыздар
құрметті депутаттар келесі сұрақ
қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қарулы күштердің басқа да әскерлер мен әскери құрылымдарының арсеналдарды базалар мен қоймалары жанындағы тыйым салынған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
еске сала кетейік бұл заң жобасы да депутаттардың бастамашылығымен әзірленген
і осы мәселе бойынша сөз халықаралық істер қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы депутат ерман мұхтар тілдәбекұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
қаралып отырған заң жобасының тұжырымдамасы ағымдағы жылғы жиырма алтыншы наурызда мәжілістің жалпы отырысында бірінші оқылымда мақұлданды
заң жобасымен жұмыс барысында депутаттар біршама түзетулер енгізді олар
қарулы күштердің басқа да әскерлер мен әскери құрылымдарының арсеналдары базалары мен қоймалары орналасқан жер учаскілерін және
белгіленген тыйым салған аймақтар мен тыйым салған аудандар шегінде оларға іргелес жатқан аумақтарды қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтажына арналған жерге жатқызуға
қарулы күштердің басқа да әскерлер мен әскери құрылымдарының арсеналдары базалары мен қоймаларын орналастыруға және олардың тұрақты қызметі үшін берілген жер учаскілерін сондай ақ
белгіленген тыйым салынған аймақтар мен тыйым салынған аумақтар шегінде оларға іргелес жатқан аумақтарды жеке және заңды тұлғалардың уақытша пайдалануға беруге тыйым салуды енгізуге
сәулет ы қала құрылысы және құрылыс істері сондай ақ мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау жөніндегі жергілікті атқарушы органдардың өздеріне заңнама мен жүктелген талаптарды орындамағанына немесе тиісінше
орындамағаны үшін салынатын әкімшілік айыппұл мөлшерін жиырмадан жүз айып жұз айлық есептік көрсеткішке дейін ал қайталап бұзған кезде қырықтан екі жүзге дейін ұлғайтылған
заң жобасына пайдаланатын негізгі ұғымдарды нақтылауға бағытталған және ы заң техникасына байланысты түзетулер енгізілді
құрметті әріптестер
осы заң жобасын қабылдау тыйым салынған аймақтар мен аудандарда аумақтарын белгілеу бойынша мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдарының жұмысын үйлестіруге
сондай ақ халықтың қауіпсіздігін және іргелес жатқан шаруашылық өнеркәсіптік инфрақұрылымының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін шектеу шараларын енгізу мүмкіндік береді
заң жобасы бойынша келіп түскен барлық ұсыныстар пысықталып салыстырма кестеде көрсетілді қабылдамаған позициялар жоқ
депутаттарға қорғаныс министрлігіне сондай ақ жұмыс тобының барлық мүшелеріне заң жобасымен жұмысқа белсенді қатысқаны үшін алғыс айтқым келеді
осы заң жобасын екінші оқылымда мақұлдап ы сенаттың қарауына жіберуді ұсынамын
қолдауларыңызды сұраймыз
назарларыңызға рахмет
рахмет мұхтар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
басқа ұсыныстарыңыз жоқ болса онда осы ұсынысты дауысқа қоюға рұқсат етіңіздер
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер

енді қаулының жобасы бар сіздерде сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған жетпіс сегіз жақтағандар жетпіс сегіз депутат қаулы қабылданды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
депутаттық сауалдарыңыз бар ма
жоқ жоқ болса онда мәжілістің жалпы отырысын жабық деп жариялаймын рахмет сау болыңыздар